الأفظل تلجي الإحترام <hesitation> حب بلا إحترام ما له معنى، فالإحترام هو الأهم والأفظل، الإحترام يسبج الحب <hesitation> أي شخص <hesitation> في الحياة لا يجبل إلا أن يبادله الأشخاص وما حوله الإحترام، وهي أساس العلاجات، وأساس التعاملات بين الناس والبشرية.